Gbesi be kimi tubou yerin da gerde akpo yerin bẹ ọ layi fa. Tibra ki kimi tubọu mị aki yerin timi na ki gerede akpo yerin minẹ gba mo de bia gerede akpo be yerin yi be gerede akpo bulou be eye ama eye ama ki emi omini kẹni kimi ghan an geredẹ akpo be, e dau mọ e yin mọ e zi mini akpo bo koromọ dọ bẹ e bo yerin timi bo kimi pua de bia emini gerede akpo yaerin be o la yi fa awei kpo kle kpọ bulou bẹ emi zini kimi eyi kpo seino kumo nia didụbama kpọ bulou be emi kimi tụbọu bẹ di dụbamo emi yerin yi yo kpo kimi sẹ eyi kpọ akị ni eni bo bra yi mien kumo eni ye ki di eniye kenemi. kimise eyi be aki kimi se eyi bra wei eniani bo bra yi kọn eni bobra yi weri ani kpọ gerede yerin bulou be emi eyi bo gerede yerin bulou be tari kpo emi emini kimi ama tari etipou kpo emi ye etipou etipou ni yerin de bia etipou yerin bulou bẹ embele eye ama bulou be emi. Ani bibi ni kimi tubou ama kpo zụa tain ama "etipou-embele kon aki mini awoua ari ama tin yi be ye aarigha?

Ekpo fere don na pere sei don yo bo me ene, mene bo kiri gbo ari-feide, ok yeni kpafa, gerere yerin, gerere yerin mene di si neba, me tekiri beh, oba, yain akpo edisene beh gerere akpor beh, ebi ama emi tane tubo hana ke yoi dein men, gekere yain beh-me yerin emene tco zuo bari men, tame garere yerin keme zuo bani mi, enai ke erai da-di tepu gerere yain geria tce temema pere, bulu tu tia fia pua fia sibe ari de sele fee pa kpor, eni gerere akpo mi tcene bra tce eni son pere ku mo, keme tubo yerin tuu gekere yain bah, owon owoh tce emi eni angozi bofebe ya, enai bina wake egede, ama yerin beh ani keme tubo yenin di ekpo tceme ama bari emo keme ama miene kemi bo tceme-ama pna, ami gerere yarin bi, gerere yeni apo fa-o si ni be gba nidia gbese me ohn ison beh, gereme yerin onu hon gbe mi o. Ebi ki dou ni aki na ani angoo prii tari dou ni aki na amaa pri sele dou ni aki na amaa pri garede yerin bulou dou na ki mi mien-mien ebi eye mose abe ni aki ni ama be pri a owou ki dou ma owou seri ni a pri tikpa a tikpa seri ni a pri eh bani aki ba seri de ya bari bari be don-wari bulou duani aki gerede yerin bose kpo bisi yoo dou puka bo kimise kpo la e mi ye arigha kimi ama ango kia firi kpo bain bairi bisi yo ba mu ro mini ango zuo do ani se kpo bisi ebi ondi bulon beeni ani ebi ondu be gerede akpo ki dein tua aki kimi pri yi ani se kimi agbe emi eye ama so o bisi yo bose wo mo mien nimi e be omini ebi akpo ki yerin bulou ba mu yi mi so gerede yerin be aku bo yi be kenu be fun wari o mu kimi tubouye seimo kumo ama tari bina-wari tari kimi ama di dubama e di dubamo fa bia kimi kpo le di dubamo ghan o di dubamo ondi tari bulou be emi a see ebi eyerin gerede akpo bolou ki a emi eye ama Samson tana ke keme ina pene gerie ge yerin ola-ye-fa edi tsa ti po beh bi yerin seimo times ebi-yerin amene mi si bra mi e-times kpo emene ebi yarin gerere akpo tare eti bo bari-bani, di du ba mou asi bo gerere yain tce emi yeniye tca tce eniye mie keni sai ye tce kemesi pere amasei ayiba tce tceme sai pare eni pere pari ta pre, mene yei nara papa wene ebugha, me-ta me si yei me bi na ware ye bebe emiye em, ere misi bra wey tome beh keme sei ye tce tceme sei ye were de, eni be ba ra ke wene, ediso yain times pre emene yana ne keme pua, tceme fain mi times se bua ebe tipoloyo ta bele ya thtalu ba tceme ma si seibra ba fa, gerene yamin beh, etikpo di dubamor-tare buh ke en sere. Kimii sẹ agbe sin yi ye bẹ kimi-kimi eyerin yi kimii sẹ yọbẹ tua n'oro do kimi-tubọu ani bẹ yerin timi ne e bo kimi yo. Ebi akpo ki mo yerin dọụ yi emo be dọ kimiise bẹ ye bi akpo ki yerin dọụ yi. ye bi wari kọrẹ eni ango tụa ye bi yerin yerin dou yi e fun wari ọ mu dọụ yi. E bra mịe dọụ yi. Gba dẹ tain sẹ gerede yerin ọ la yi fao gerere yerin be yerin pua mọ ọ layi fa. Gerere yerin tari etipon di du bamo bulou bo emi. Bisi yọ bẹ seri sin kụmọ bisi yo be seri sin kụmọ. Etipou. Tari ondu di dụbamọ gerere bulou beemi ebia-kpo. Ani yerin biyo ye yerin yi tain sẹ bẹ eyerin timi ne bo keni yọ la de bia yo owa kpọ ọwa mini bẹ ye arigha. Erein kpo yo bọ mini bẹ ye righa? E be yerin bomoni gerere yerin ke wai tu ya boni e bariyi keni kimi-ma bisi ye be numugha bịbi ni. Erein mọ erein mo erein mọ erein mọ. Bisi erein mọ erein mọ emo mịen sinde bia e awa beni la de bia eni bra mini bọụdọ ebaniaki kụrọi bụlọu mugha de bia bulou emi otu mini ki e bisi mien koro mo bulou ebi mini kii akini bar nio de bisi tain be amini kiri duo sọụ bo dọ. Emini eyeri dọ Ye enbari ekpo ba bo tu yai bo be bari e kuroi ni barigha kpo emini ini awoumini bari ani keni agbe dein emi eyese wobe izon be izon be wo mo tinde bia kimi kimi yerin na kini gerede akpo yerin mini tainse bise ebiyai mini di weri aki ni yerin a sele puomo asele puamo da bisi ebi yama ki kore niaki yerin kimi obo bani be bulou bo akimi o bo bani be bulou bo a kini tolumo eye ama tolumo akini mini ango primin mi gere yerin bulou biyo ani o mini <noise> kilmi tubou yerin ma kiri ebiakpo yerin yi gba yi bi ebiakpo bulou be tieyi ki ebia kpo bulou be tieyi tieyi ki ebiakpo be emi yan ondu tare sili sili layi fa sili ki kini bulou bulou eyi be o bulou emi tain se sili be nana aki eni ango bain yoro taunse emioni ebi akpo yerin do ebi yo sili layi fa o sili sili ki bulou bulou yi be sili sili emi tains beemini edon ki don o sili kaki mien yi efunwari ki mi dou yi yo sili kaki mien yi efunwari kii mu dou yi mu dou yi yo sili ka ki mien yi ebiwari kiemo suo dey yi kpo sili sili so sili ki perede yerin se be ebiakpo se siliki duba dein mini sili be layi fa so kimi tubuo yerin yi tainse sili be sili be dou kuromo sili be dou kuromo sili ki kai kini ebi akpo nanw nime Sele be dou kuromu o bise sele bulu be endo emi tari emi etipu eyimienese sele bulu be emi bibe qbi akpo gerede eyerinbe ola yita ebi akpo ke eyerin doikeme tan bebe sele ke bulo belo eyibe bani ake ba barime bia donzuo wari akene yobo meridebia emene donzuobuo mune tansebe tubo be anqo aprekeme kpo be bain bise yo bo mu nake ango zuobo aniemi bra be eqberita